<noise> A ta ndivuyi tiva skwiti man ara na slda ana baki ana meme ana gilaki a skwisdai mana ayar khite skwi in nawa man kawa'a, tva tinga in nawa yida kwa skwi imama waya'a agida zhikle nga'a, a slida, slidasadak tinga a ghalaki a in slimbadkainga tuiwudaiba skwi in fina slidi sa azha singa yibi domin in slimadkaiga ida mandiba ida tsikada a slidai ka wura'an pirik a kade amandi kada slidakada aka tsukana aslida, slidisa dok nga man ndina skwisba in pirda mari maff maffba ta gowa a slida gina inda man kada skwisi kwasak kada a skwi agid nzoga man zha a kobba tsukwa slida tagedaka indin kada skwisa akwasukka taba a kada giya a luman ngidakukba slidai azhe tuwinin da tagaka mana in maffa'maffa. Agida nasa skwiinfina sldisa azhibi ko sldiwud a slda man ka tiya'a kator basa infina giv sldiwud skwisa klik slda in maff maffa ma mari man ta girda mari ma kazha kob'biba to kamba pirda mari bi ma kazha kob babngaya azha kabba kade wingaya a tada wera'a, zansa a zha vina atagada tade. <noise> Wingaya man ta warda sldabi to kabasa daman kativa ndimana andi kob tiwudum kimbi a gida nasa ski in wuta. Slida azibi slda ninga na mama klik tiva skwi man tewera'a ta maffa, <noise>